<hesitation> hewan yang pintar tu <hesitation> mungkin <hesitation> burung nuri ada juga kalo binatang peliharaan itu ya kambing ada <hesitation> sapi ayam kucing dan bagaimana sampai <hesitation> ta bilang <hesitation> sapi itu dia pintar kalo orang yang <hesitation> tara tau <hesitation> pelihara sapi dorang bilang sapi itu binatang yang paling bodoh karena kalao dong tarik biasanya dong ikat de pe idung dong tarik kasana sapi iko kasana dong tarik kamari sapi iko kamari bagitu dan mereka anggapnyen- anggapan tu sapi tu hewan yang bodoh tapi kalo di- di ta pe daerah tu beda sapi tu dia bisa jadi pintar ketika dia <hesitation> di tangan dia pe tuan yang batul karena <hesitation> ada ta pe orang seblah kampong dia pelihara sapi kambing dan ketika <hesitation> dip <hesitation> pagi itu pagi hari antua tu antua kas kaluar dia pe sapi deng dia pe kambing itu kalo mo pi kas barmain itu antua sudah <hesitation> patokan de pe waktu dia bilang <hesitation> kalo lewat dari jam lima sore kalo ta dapa ngana di utang ta potong kase mati ngana di dara dia bilang bagitu dan akhirnya terbukti. Binatang itu dia pulang itu dengan <hesitation> sendirinya itu jam empat sebelum mendekati jam lima bia- binatang peliharaannya tu sudah sampe di <hesitation> depan pintu rumahnya si tuan itu dan kalo <hesitation> untuk membuat <hesitation> dan kalo <hesitation> sapi itu sendiri dia bisa mengenali bagimana makanan si tuannya sama makanan yang ada di utang itu salah satu triknya tu yah kalo tong kase makang sapi tong campur <hesitation> rumput itu dengan garam biar rumput yang tong kase di binatang itu rasanya berbeda sama rumput-rumput yang lain itu salah satu trik biar bagimana <hesitation> si hewan itu dia mengenali basanya makanan ini tu berasal dari dia punya tuan dia punya pemilik kalo itu untuk sapi kalountuk nuri sendiri ya kalo sepengalaman saya itu <hesitation> ta pe kaka spupu tu dia peli pelihara burung semacam nuri tapi ya di sana dong bilang kakatua burung kakatua dia kase makan dengan rica trus dia ajak <hesitation> dia ajar cerita sehingga burung <hesitation> dia punya burung tu semakin hari tu makin pintar dia bercerita dengan cara dia kase makan <hesitation> burung itu dengan <hesitation> rica. Di situ tu tara maso di nalar tapi ya kenyataanya burungnya bisa bercerita tanpa harus memakan pisang begitu dia makan rica dan hewan yang pintar tu <hesitation> ada anjing kalo anjing biasa di sana mereka pake itu untuk <hesitation> berburuh <hesitation> centohnya dong pi <hesitation> tangkap rusa kalo tarada <hesitation> dong mo pi kabong itu dong tako <hesitation> babi sorong dorang dong bawa anjing biar <hesitation> jang ada binatang buas yang mendekati dorang seperti <hesitation> ada ular ka ada babi yang <hesitation> mengancam torang makanya tong pake bawa anjing biar bagimana jaga-jaga tong di dalam utang begitu kalo biasanya anjing itu biasa tabawa <hesitation> kalo ingin ma <hesitation> makan rusa bawa anjing sama teman itu biasa anjing dua puluh ekor tu tong pake untuk <hesitation> pi cari rusa di utang dan <hesitation> ketika anjing itu tong kasi <hesitation> cium rusa pe aroma kalo tarada <hesitation> ada biasanya tong bawa kuli rusa bagitu tong kas cium di anjing itu dengan sendirinya tu anjing tu dia- dia pigi cari rusa kalo so dap dia so dapa rusa tu dia- dia gonggong sendiri-sendiri di situ dan itu menandakan bahwasanya kalod ada rusa di dekat dia dan itu ke- kepintarannya anjing itu.